Isirayɛl a loo nɛɛ ho sura ho baa na, unyi lo baa, mun zenu ɲu unma mi worobe, ehh woro we guebin ,woro we gue bin a po han lueni cururu. Wɛwia ɲawe ɛn bin matete ma han pin pinpinre nɛwe a uwibin.